زورت صلالة وكانت أجمل مما توقعت كنت أسمع عن جمالها لكن الواقع كان أكثر من مجرد كلام، الجبال الخضراء الأمطار الخفيفة وشلالات اللي ت- تناسب من كل مكان تنسب من كل مكان، <hesitation> كلها تخليك تحس إنك في جنة، الجو هناك مريح جداً والناس ودودين فكانت تجربة رائعة بكل المقاييس.